انا افظل انه اطبخ واكل <hesitation> بالبيت، لانه انا لما اسوي الاكل اكون ظامنة كل شي، ظامنة المكونات ، واقدر اتحكم بالتوابل، وايش حيفيدني، وايش حيظرني، واكل بالوقت اللي انا اباه، واكون اعرف كل المكونات، واحاول اخلي اكلتي صحية قد ما اقدر، <hesitation> فده احسن من كل النواحي.